يا مرحبا هالسياره ماشاء الله فيها كييييل إلي تحتاچه مواصفات عاليه و إقتصاديه في البنزين وفوق هذا مريحه للخطوط الطويله يعني غير إنها من الموديلات الچديده يعني ما بتتعبك بالصيانه وش رايك نطلع نچربها سوا ؟